انا نقدر نكتم نفسي تحت المية لمدة عشرين ثانية مش اكتر لان انا عيندي صعوبة في التنفس. فالبتالي صعب ان انا نتنفس تحت المية أو نكتم نفسي اكتر من كديه. سواء تحت المية او فوق المية. ودا لان نسبة الاكسجين عيندي بتقول قليلة بسبب الانيميا وبسبب انخاض ضغط الدم عينداي. فالبتالي يعني في ناس تقدر تكتم نفسها اكتر من كديه تحت المية لان نسبة الاكسجين ممكن تكون عنديهم أعلى شويي.